<hesitation> kalo makanan yang paleng ta suka tu <hesitation> kalo dari kita sendiri tu mungkin papeda dan setelah smpe di sini mungkin <hesitation> papeda tu bisa dibilang harganya tu sangatlah mahal ta pernah makan tu satu di <hesitation> utaranya jogja eh utaranya tugu <noise> itu ada warung makan mungkin orang wa- warung makan orang manado warung makan papeda dan di situ torang makan tu torang ada berempat dan <hesitation> makanannya tu empat porsi tapi setelah selesai makannya itu torang bayar tu <hesitation> empat porsi itu tu bayarnya tu dua ratus ribu dan di situ tu takage bagitu ta bilang ih ko bisa papeda semahal ini di sini turus ta pikir-pikir kalo sagu di <hesitation> kirim ke sini mungkin kalo pake pesawat mungkin tida bisa dan kalo pake kapal mungkin <hesitation> sagunya itu dia suda membusuk di kapal dan itu mungkin jadi alasan kenapa <hesitation> papeda tu mahal di jogja bagitu dan papeda tu mungkin salah satu makanan favorit kalo bagi semua orang timur ya <noise> makanan favorit dan kalo untuk makanan yang mahal lagi tu mungkin <hesitation> ikang kua kuning dan di sini mungkin ikan ku <hesitation> makanan-makanan laut bagitu mungkin di sini mahal. <noise> termasuk <hesitation> siput <hesitation> udang gurita sama sontong di sini itu bisa dibilang mahal karena ta pernah makan satu kali tu di <hesitation> dekat alun-alun <hesitation> sontong itu mereka cuman di potong-potong trus di kasi cuman lima- lima potongan dan satu kali bayarnya itu dua pulu ribu tu ish ta bilang ko bisa ya sontong saja dia pe harga cuman lima potong lima ribu berarti satu potong yang sekecil jari jempol seribu saya bilang woe di sini mahal skali kalo makanan-makanan laut yang kedua tu ikan kua kuning itu mungkin di sini tu <hesitation> untuk ikan tunanya sendiri tu di sini mahal ikan tuna di sini mungkin mahal <hesitation> jadi ikan kuah kuning itu mungkin di sini dibilang harganya mahal bagitu dibandingkan <hesitation> ikan-ikan ikan-ikan yang lain <hesitation> jadi <noise> kalau untuk papeda di sanana sendiri tu tong pake <hesitation> pigi di hutang trus tong lia pohon sagu yang di dekat-dekat <hesitation> kali itu. Tong tabang dia trus mungkin papeda tu tong makan tu tong pembuatannya sendiri mungkin ada yang orang jual di pasar tapi ya cuman beberapa orang saja karena tong di sana juga tong ana-ana muda juga tau bikin papeda tau bagimana <hesitation> kase kaluar <hesitation> sagu itu dari pohonnya jadi cara- cara mungkin cara ambel <hesitation> sagu dari pohon sagu tu mungkin tong tabang di pe pohon trus tong cukur dia pe batang ambel dia pe serak-serak orang di sini orang bilang tu serak tong bilang tong di sana tong bilang tu <hesitation> torang bilang tu ampas- ampas sagu trus torang apa namanya <hesitation> diaya trus diambil serat- serat pohon sagunya na kit sea- sehingga terjadilah sagu dan mungkin itu kebiasaan torang sehari-hari di sana ya untuk bagimana torang ingin makan papeda yaa ajak teman ayo torang <hesitation> pigi di kali sana tong pigi ambe sagu biar tong bale kamari tong pi di tong pi kalao di aer masin tong tangkap ikan biar tong biking ikang kua kuning kong tong makan deng papeda to mungkin itu kebiasaan <hesitation> orang-orang sanana ana-ana muda jadi yang <noise> Yang jadi <hesitation> perbedaannya kenapa sampai di sini bisa semahal itu mungkin <hesitation> lautnya mungkin juga tong bilang ya jauh lah dar- dari <hesitation> kota jogja sendiri ke laut <hesitation> dari di ke pante parantiris aja ya memakan waktu tiga pulu menit dan yang ta lia di- di pante parantiris itu mungkin <hesitation> tarada dia pe ikan kapa kayanya karena kalo <noise> <hesitation> menurut- menurut kita yah ikan dia pe tampa tampa- tampa basanggar tu mungkin di karang-karang banyak kalo ada karang mungkin di situ tempat- tempatnya ikan bagitu dan selama- selama ta di jogja ta lia-lia di aer masing aer masing di pante-pante tu mungkin tarada dia pe karang-karang mulai dari <hesitation> <hesitation> purwerjo- purwerjo itu kan <hesitation> ada ta pe abang di purwerjo trus dia sering panggil kesana untuk <hesitation> makan siput. <hesitation> jadi <hesitation> ta di sini tu biasa ta pe abang tentara yang di <hesitation> purwerjo tu dia sering tanya ade so makan trus ta bilang blom om barang bag- barang bagimana kong mari kamari tong pi <hesitation> makan <hesitation> udang tong pi makan <hesitation> gatang deng tong pi makan <hesitation> sontong trus ta bilang ih abang barang dari sini <hesitation> di purwerjo dan di dan di jogja tu did- dia pe harga beda kong ta pe abang bilang sama saja trus ta bilang bagini ta tarada doi kong ded <hesitation> ta pe abang bilang nantid ta pe abang yang bayar sampe di purwerjo juga makan <hesitation> udang makan <noise> <hesitation> ga- gatang dan makang sontong itu kalo kem- kemarin yang <hesitation> ta pe pengalaman ta makang gatang basar itu di sini tu dia pe harga tu bisa <hesitation> satu porsi seratus lima pulu dan di situ ta bilang woe mungkin makanan laut sini mahal skali makanan laut itu yang <hesitation> menjadi <noise> ta pe makanan fov mungkin ta pe makanan favorit tu mungkin <hesitation> hal-hal yang bisa dibilang berpatokannya sama <hesitation> binatang laut begitu seperti <hesitation> ikan <noise> ikang tuna ikang cakalang ikang momar mungkin <hesitation> gatang mungkin sontong <hesitation> dan gurita.